ho kozalimena a pla nɛ we wa'a ma ciza ɓa ɓa peruviyɛn na se ma ho langustine mu a benɛ we ɲan'anmi ni a pla nɛ ɓa curulu zun we'anu o vɛ ji amu ɲan'anmiɲan maba crabe-ra ubiyɛn uwa ma vanle ma mu pome-de-tɛr a ɲan'anmi wɛ ɓa curulu zun mu wa'anu bin